Tarihi lesdi mai kanjum on ferndam indus vally. kanjum on beddini lesdi mai andaangal be marugo ummatoore de'itabe marbe numo be hakkilo je yida fitina Sam. lesdi mai andiidum masin ha duniyaaru.